Kam adewomo iduk sigi daghem ka-anong. ma chi-ojeonong ade ojeianong aku-oku atum-otum ahama agbachuwa adagh 'm ade ojenong de-mma-mwa kwa ogbaak odick okka-okka. ade ojenong de mma-mma kwa owuri nidaghe. ade ojenong de- mma-mwa kwa immokere iffa peph onongh de- mma- mwa-o-dagh'm kam odiek. ade-kwa-on-ongh aku-oku ajip-ojip ahameh ewoph anongh de-mma-mwa adaagh kam. Kam nde ojeonongh pa-anong pu mma- daghe kam women ode okka kwa affura ne-ke adagh. ooka dema nwo odagh 'm iduk odick. adenwa kwa ode osi odiek kwi noh jiwi okeme. onongh dema-nwo odagh kam odaghe. oke-danghe toh odughe. mara-rumbi odick-nwo kwa da-akam meh odiek kwa odiek no se ojip-ojip ka akpen. akam etem-odam-odam. okka dam wa nwo odagh 'm ndiek. okwuribi ase-odiek kwu nna oturi gu nwa kwa abenebe atta:ana! Man da oduk ka-asi ochine owop ke eyen si-ebi-si-nnada odiek da mawa odick moyoma. okwuribe osombeb okka kwe ke banabe odiek se woma odiek aka asi